Ten̈a misy fiatraikan̈y amy fasalamantsika sakafo hoan̈itsika io, izy zen̈y arakaraka fômba fikarakaran̈ao izy ampasalama an̈ao fa tsy raiky efa hitan̈ao amy lalan̈a jiàby in̈y tsy mahasalama marary àby vôtrakaten̈a ten̈a refa min̈ana izy fa mila raiky vitan̈ao preparasiò tsara be an̈aty tran̈o in̈y voantoko fadiovan̈a jiàby.